Maq ütelnüq, et <hesitation> midägi ei tulõq eloh ilma kannatusõldaq. Ja toda inämb viil õnn, miä om jo tegeligult keerolinõ asi, midä lõppudõ lõppus saiaq, sis ilma kannatusõldaq tuu küll võimalik ei olõq.